أحسن طريقة تلقيتها هو تقدر تقول أنك لازم تربط الشغل بالوقت، يعني في شغلة انت تستثقل تسويها وعبالك هي كبيرة بس لو تحسبها بالوقت، تأخذ من عندك دقيقة دقيقتين بالكثير! فما في شغل صعب، دايما أربط الشغل بالوقت أي قد وقت تأخذ لك عشان تخلص الشغلة؟ يتهيأ لي هاي أحسن نصيحة.